Valur Lýðsson var í dag dæmdur í sjö ára fangelsi fyrir líkamsárás sem leiddi bróður hans til dauða verjandi Vals segir niðurstöðuna ákveðinn létti en ákæruvaldið krafðist sextán ára fangelsis heilbrigðisráðherra leggur til að rammasamningur við lækna verði framlengdur um ár Bandaríkjastjórn hefur lagt tolla á helming allra innfluttra vara frá Kína kínversk yfirvöld svara í sömu mynt og segja umfangsmesta viðskiptastríð sögunnar

hafið nýr forstjóri Orkuveitunnar vill að starfsmenn veiti upplýsingar svo hægt sé að greina brotalamir

stjórnin fól henni að hitta brottrekna starfsmanninn sem greindi fyrst opinberlega frá kynferðislegri áreitni hjá fyrirtækinu friðað hús sem geymt hefur verið á Granda í Reykjavík var rifið fyrir helgi án leyfis Minjastofnunar lögbrot segir minjavörður Reykjavíkur þótt viðir úr húsinu verði nýttir til að endurbyggja það

var í dag dæmdur í sjö ára fangelsi fyrir að verða bróður sínum að bana um páskana Valur þarf auk þess að greiða tæpar tuttugu og átta milljónir í kostnað og bætur Valur var ákærður fyrir að ráðast á bróður sinn Ragnar Lýðsson sem var gestkomandi á heimili Vals á tveggja um páskana Valur er sagður hafa slegið Ragnar ítrekað í höfuð og líkama auk þess að sparka og eða trampa ítrekað á höfði hans og líkama með þeim afleiðingum að hann lést við aðalmeðferð málsins sagðist Valur ekkert muna eftir atburðunum sökum ölvunar en neitaði að hafa banað bróður sínum af ásetningi saksóknari krafðist sextán ára fangelsisdóms en verjandi Vals krafðist sýknu eða til vara að Valur yrði dæmdur fyrir líkamsárás í dómi héraðsdóms Suðurlands í dag var Valur sakfelldur fyrir stórhættulega og vísvitandi líkamsárás sem leiddi til dauða Ragnars og var hann dæmdur í sjö ára fangelsi að mati dómsins tókst

ekki að sanna að Valur hafi ætlað að ráða bróður sínum bana um þetta segir meðal annars í dómnum sú háttsemi ákærða að slá eða sparka í höfuð bróður síns var að sönnu hættuleg en ekki verður talið að honum hafi verið ljóst að langlíklegast væri að afleiðingarnar yrðu þær að hann myndi lenda í bráðri andnauð vegna banvænnar og láta lífið af þeim sökum þetta er niðurstaða

á þá lund sem krafa verjanda var

að þetta væri manndráp af gáleysi en ekki ásetningi

umbjóðanda míns hann hélt því fram allan tímann að þetta hafi verið einhvers konar slys og og hann man ekki eftir atburðinum þannig að hann

ásetningi sem þessi hörmulegi atburður varð þetta er slys í hans huga það liggur fyrir dómur héraðsdóms og nú mun ákæruvaldið væntanlega fara yfir dóminn með hliðsjón af því hvort honum verði áfrýjað hver eru viðbrögð Vals við þessum dómi það er það er þannig að héraðssaksóknari fór fram á sextán ára fangelsi

eftir að fara betur yfir þetta og

hvort þessu verði áfrýjað eða ekki það má kannski búast við því að svo verði

hjá hjá ákæruvaldinu það er oft í svona málum var Valur dæmdur til að greiða fjórum börnum Ragnars þrjár milljónir króna hverju í miskabætur rúma eina og hálfa milljón í útfararkostnað og allan sakarkostnað rúmar fjórtán milljónir króna alls þarf Valur því að greiða tæpar tuttugu og átta milljónir króna í bætur og kostnað heilbrigðisráðherra leggur til að

Sjúkratrygginga við sérfræðilækna verði framlengdur um ár hann átti að renna út um áramót hún boðar samráð við Sjúkratryggingar og sérfræðilækna um kerfisbreytingar á fundi heilbrigðisráðherra með sérgreinalæknum Sjúkratryggingum og heilbrigðisstofnunum nú síðdegis gerði hún

grein fyrir því að hún muni una dómi héraðsdóms um að ekki hefði verið lögmætt að synja sérfræðilæknum um aðgang að rammasamningi hún hefur skrifað Sjúkratryggingum Íslands bréf þess efnis að tilmæli fyrri ráðherra verði dregin til baka um að útiloka alla lækna frá samningnum kannaður verði vilji hjá þeim sem útilokaðir hafi verið frá hvort þeir óski eftir því að umsóknir þeirra verði endurmetnar þá ræddi ég um

að við séum orðin aðþrengd í tíma með að koma upp nýju kerfi og af þeim sökum lagði framlengja núverandi samning um eitt ár með með breyttri framkvæmd

hver og einn yrði metinn inn á samninginn formaður Læknafélags Reykjavíkur sagði ekki tímabært að tjá sig um tillögu ráðherra hún yrði borin upp á fundi með

annað kvöld óskað hafi verið eftir að halda þessum viðræðum áfram í raun bæði viðræður um

hvernig sérfræðiþjónustunni verður hagað og eins er verið að tala í stærra samhengi

hvernig við ætlum að skipuleggja heilbrigðiskerfið til framtíðar hvað finnst ykkur um áherslur ráðherra í þeim efnum já nú eru málin á viðkvæmu stigi og ég ætla ekki að tjá mig

efnislega áttu von á að nú fari í gang þetta samráð sem þið hafið verið að kalla eftir við vonum það svo sannarlega og ekki bara

við okkur heldur það þarf að vera víðtækt samráð í samfélaginu við sjúklingasamtök víðtækt samráð við félagasamtök og þjóðina alla það er auðvitað afar mikilvægt en ég um leið geri þeim grein fyrir því eins og öllum öðrum að það er mitt verkefni að gæta heildarhagsmuna og almannahagsmuna fyrir heilbrigðiskerfið í heild Bandaríkjastjórnar á kínverskar vörur að andvirði tvö hundruð milljarða bandaríkjadala tóku gildi í morgun Bandaríkjaforseti hótar að leggja tolla á allan kínverskan innflutning hætti Kínverjar ekki að stela bandarísku hugviti viðskiptastríð Bandaríkjanna og Kína harðnar stöðugt og nú er svo komið

Bandaríkin leggja tolla á helming innfluttra vara frá Kína þetta er þegar farið

hafa áhrif á fyrirtæki beggja vegna Kyrrahafs en mörg bandarískra stórfyrirtækja reiða sig á sístækkandi markhópa í Kína fjórðungur tekna þess verðmætasta kemur frá Kína og mörg fleiri eiga mikið undir en hvaða þróun er þetta sem Trump Bandaríkjaforseti er að reyna að stöðva og snúa Bandaríkjunum í hag Kínverjar flytja mest allra til Bandaríkjanna en Bandaríkin eru aðeins í sjötta sæti yfir helstu innflutningsríki Kína viðskiptahallinn er því þónokkur rúmir þrjú hundruð sjötíu og fimm milljarðar bandaríkjadala og hefur aukist síðustu ár í takt við aukna velmegun í Bandaríkjunum og sókn í kínversk raftæki og Trump hefur sakað Kínverja um að stela bandarísku hugviti og nota í eigin framleiðslu og hótar að skattleggja allan innflutning frá Kína Kínverjar segja að Bandaríkjastjórn hafi hafið umfangsmesta viðskiptastríð sögunnar og þeir svari af fullum krafti þarlend yfirvöld hafa lagt refsitolla á bandarískar vörur fyrir fimmtíu milljarða bandaríkjadala stéttarvitund íslensku þjóðarinnar hefur aukist mikið síðustu ár og hugmyndin um stéttlaust þjóðfélag hefur dofnað segir dósent í félagsfræði hér sé mjög ójöfn eignaskipting og fjármagnstekjur keyri áfram tekjuójöfnuð Guðmundur Ævar Oddsson félagsfræðingur og dósent við Háskólann á Akureyri skrifaði doktorsritgerð um

Íslendinga um stéttaskiptingu þar gerði hann sögulega rannsókn á nærri þrjátíu ára tímabili sem sýnir fram á að stéttarvitund þjóðarinnar hefur aukist mikið og mínar rannsóknir

benda til þess að það hafi grafið undan þessum innan gæsalappa sjálfsögðu sannindum að Ísland sé stéttlaust þjóðfélag á síðustu áratugum og sérstaklega frá miðjum tíunda áratugnum og fram að hruni fram að hruni mjög aukinn tekjuójöfnuð þar sem til varð

stétt sem barst mikið á allar hugmyndir um stéttleysi verði hjákátlegar í þessum samanburði þannig að það er orðið grynnra á þessari hugmynd um stéttleysi stéttaskipting sé margþætt og snerti öll svið mannlegrar tilveru hlutlægir mælikvarðar séu meðal annars tekjuójöfnuður og eignaójöfnuður og samspil við önnur svið mannlífsins

rannsóknin sýni að eignaskipting á Íslandi sé mjög ójöfn atvinnutekjur séu jafnar í alþjóðlegum samanburði en þegar fjármagnstekjum

við aukist ójöfnuðurinn mjög fjármagnstekjur leiki hér stórt hlutverk og keyri áfram tekjuójöfnuð og það var það fyrst og fremst sem keyrði áfram

og það er það sem er að keyra núna þótt hún sé hæg frá tvö þúsund og þrettán þá sjáum við að hlutur fjármagnstekna er að aukast og þetta er að skríða upp á við hjá mér er Konráð s varðandi eignajöfnuð finnst mér skrítið að

en við sjáum ekki Helga Jónsdóttir sem verður forstjóri Orkuveitu Reykjavíkur næstu tvo mánuði sat fyrsta stjórnarfund henni var meðal annars falið að funda með fyrrverandi millistjórnanda hjá Orku náttúrunnar sem fyrst greindi opinberlega frá kynferðislegri áreitni framkvæmdastjóra

sem sagt var upp fyrir tíu dögum helga segir hverja mínútu hafa verið nýtta þennan fyrsta vinnudag og hún segir að á fyrsta

sem hún sat síðdegis hafi skerpst mynd hennar af því hve framsækið og gott fyrirtæki Orkuveita Reykjavíkur er ég

kem inn á tíma þar sem forstjóri ákveður að óska leyfis vegna þess að að það eru tiltekin mál á

í uppnámi og það er til þess að tryggja það að sá sem er í forystu hér hafi engra hagsmuna að gæta af þeirri úttekt sem stjórnin var búin að ákveða að gera og það var farið yfir efnisatriði þeirrar úttektar drög að henni innri endurskoðandi Reykjavíkurborgar gerði það á fundinum helga segir hafa óskað eftir því við stjórnendur og

starfsfólk að allir leggi sitt af mörkum til að veita upplýsingar í þeirri úttekt og þegar þær liggja fyrir að greina þá hvort að

hitta hana Áslaugu Thelmu sem sagt var upp í þessari viku hefurðu boðað til fundarins ég hef ekki boðað til fundarins og staðreyndin er sú að það var á dagskrá

núna erindi frá hennar lögmanni þar sem óskað var eftir því að stjórn Orkuveitunnar ætti hennar mál og stjórnin fól mér að gera það og ég mun gera það og ég mun vonandi og ásetningur minn er sá að það verði í þessari viku þingmenn stjórnarandstöðu gagnrýndu Sigurð Inga Jóhannsson samgönguráðherra harðlega við upphaf þingfundar á Alþingi í dag fyrir að gera samgönguáætlun opinbera án þess að hafa kynnt þingmönnum hana áætlunin er enn í meðförum þingflokka stjórnarflokkanna slík vinnubrögð og framkoma við sé til skammar fáránlegt sé að þingmenn fái spurningar um áætlun sem þeir hafi ekki séð ráðherra sagðist skilja óþreyju þingmanna en hann hafi ekki enn lagt sjálfa samgönguáætlunina fram heldur aðeins kynnt helstu atriði hennar á blaðamannafundi á föstudag það var eftir að Stöð tvö hafði sagt frá helstu atriðum hennar í menningunni verður fjallað um nýja sýningu Jóns Óskars myndlistarmanns

var kjörinn forseti sænska þingsins í dag þetta er fyrsti þingfundur frá því í kosningunum níunda september

flokkur þjóðernissinna greiddu atkvæði með Norlén hann fékk tvö hundruð og þrjú atkvæði en hans hundrað fjörutíu og fimm kosið verður um framtíð Stefans forsætisráðherra í þinginu á morgun búist er við að vantraust á ríkisstjórn hans verði samþykkt hann leiðir þó líklega áfram starfsstjórn en

sænskir stjórnmálaskýrendur segja að haustið gæti orðið langt og erfitt í sænska þinginu minjavörður Reykjavíkur og nágrennis segir að niðurrif friðaðs húss sem geymt hafði verið úti á Granda sé lögbrot þó að viður úr því verði notaður í að endurbyggja húsið ekki var fengið leyfi hjá Minjastofnun fyrir

húsið var byggt nítján hundruð og tvö og það var við Laugaveg fyrir um áratug var það flutt hingað út á Granda og hér hefur það verið síðan þá það er að segja þangað til á föstudaginn þegar byrjað

og þetta er það sem eftir er af því núna sótt var um leyfi til húsafriðunarnefndar árið tvö þúsund og sex til að rífa það þá þótti það heillegt og því var ákveðið að finna því annan stað á meðan leitað var að honum var það geymt úti á Granda þar sem það hefur verið flutt á milli svæða öll hús sem eru eldri en hundrað ára eru sjálfkrafa friðuð jafnvel þótt þau hafi verið flutt á milli staða samkvæmt lögum þarf að fá leyfi hjá Minjastofnun ef á að færa þau eða eiga við á einhvern hátt þannig að Minjastofnun frétti bara af þessu um helgina

og fór bara og skoðaði þetta á staðnum og sá að það rífa húsið eigendur hússins gáfu þær skýringar að það hafi skemmst í eldi og því hafi verið ákveðið að taka það niður húsið á að endurbyggja á nýjum stað þannig að klæðningar og annað sem var ónýtt og skemmt liggur þarna í hrúgu það var það sem við sáum en burðarvirki og það sem var heillegt úr húsinu þeir viðir eru

þegar húsið verður endubyggt á nýrri lóð samkvæmt hegningarlögum er það lögbrot ef friðuðum húsum eða mannvirkjum er spillt hvað er gert í svona tilfellum ja það er hægt að kæra það til lögreglu og þá er það bara orðið lögreglumál en við erum ekki búin að fjalla um málið við erum rétt búin að ná fram þessum upplýsingum og það er ekki búið að fjalla neitt um það hér það er ekki nein ákvörðun tekin um það lögregla í Ástralíu

sem gerði það að leik sínum að aka niður hóp af emúum og drepa þá maðurinn tók sjálfur myndband þegar hann ók inn í

og felldi hvern fuglinn á fætur öðrum hrópandi í sigurgleði hann beindi svo myndavélinni að sjálfum sér í lok myndbandsins lögreglan lýsti eftir manninum sem nú hefur verið handtekinn hann á yfir höfði sér fimm ára fangelsi eru ófleygir fuglar ekki ósvipaðir storkum og lifa eingöngu í Ástralíu síðustu íbúarnir eru að koma sér fyrir í nýjum þjónustuíbúðum fyrir eldri borgara í hinu svokallaða litla þorpi í Mörk íbúar sem fréttastofa náði tali af sammælast um að flutningum fylgi hér í mörkinni hefur myndast blómlegt samfélag í kringum hjúkrunarheimilið og nýju þjónustuíbúðirnar þar geta íbúar tekið sér ýmislegt fyrir hendur hér er

og ný sundlaug verður tekin í notkun í vetur þegar þú ert með

sex hundruð manns á svæðinu dagsdaglega þá er þetta á við lítið þorp út á landi við lítum á okkur sem fólk þekkist og fólk eignast vini í þessu þorpi og hjálpar hvort öðru ég held að það sé ekki svona stór kjarni á landinu með svona mikilli þjónustu allar þjónustuíbúðirnar eru seldar nýjustu íbúðirnar voru teknar í notkun í vor alls eru þær um tvö hundruð og fimmtíu talsins með hjúkrunarheimilinu eru íbúarnir á þriðja hundrað en færri komast að en vilja því jafn margir eru á biðlista eftir íbúð

finnst íbúum um nýju

einstakt þjónustufólkið og sambýlisfólk okkar við unum okkur vel

afslappaður og gott fólk hérna í kringum mann maður er komin í visst öryggi

svo ef maður nennir ekki að elda þá er hægt að

fara niður í mat svo erum við aðallega spennt bara fyrir lífinu nú á bara að vera gaman engar áhyggjur hvað viltu hafa það betra við erum saman eins og við erum búin að vera í sextíu ár lífið heldur áfram

á morgun er útlit fyrir að að snjói í Hellisheiði

á norðan og austanverðu landinu

sjá hvað Kristjana Arnarsdóttir verður með í íþróttunum á eftir vann loksins mót á PGA mótaröðinni sigurinn var langþráður en hann vann síðast á mótaröðinni árið tvö þúsund og þrettán f h og Grótta mættust í hörkuslag í Kaplakrika í Olís deild karla í handbolta í gær og Cristiano Ronaldo á misjafna daga í fótboltanum hann skoraði fyrir Juventus í ítölsku deildinni Valur Lýðsson var í dag dæmdur í sjö ára fangelsi fyrir líkamsárás sem leiddi bróður hans til dauða verjandi Vals segir niðurstöðuna ákveðinn létti en ákæruvaldið krafðist sextán ára fangelsis heilbrigðisráðherra leggur til að rammasamningur við lækna verði framlengdur um ár Bandaríkjastjórn hefur lagt tolla á helming allra innfluttra vara

frá Kína kínversk yfirvöld svara í sömu mynt og segja umfangsmesta viðskiptastríð sögunnar hafið nýr forstjóri Orkuveitunnar vill að starfsmenn veiti upplýsingar svo hægt sé að greina brotalamir hjá fyrirtækinu stjórnin fól henni að hitta brottrekna starfsmanninn sem greindi fyrst frá kynferðislegri áreitni hjá fyrirtækinu friðað hús sem geymt hefur verið á Granda í Reykjavík var rifið fyrir helgi án leyfis Minjastofnunar lögbrot segir

minjavörður Reykjavíkur þótt viðir úr húsinu verði nýttir til að endurbyggja það þessum fréttatíma er lokið og komið að íþróttum veðri og

á norðan og